عيش حياة جيدة يعني إنك تكون راضي عن حياتك، وتعيشها بطريقة تعطيك سعادة وراحة، مو بس عن المال أو الرفاهية، لكن كمان عن الصحة الجيدة، والعلاقات الطيبة مع الناس، والشعور بالإنجاز، الحياة الجيدة يعني إنك تستمتع باللحظات البسيطة، وتقدر الأمور الصغيرة، وتكون عندك أهداف واضحة، وتسعي لتحقيقها طريقة تحقق لك التوازن بين العمل. والراحة